Wula k'ih wach aq'omil ro'na q'iij kore'eet tah cha rukoor nqaq'aram <hesitation> kimixi'm wach munil re'ka ro'ntii wula ch'ahqon cha man wii' ta kore'eet ro'na q'iij jumpa'la nawila' ru'uum la xaklam winaq y ja'ar la winaq qawinaqel ke kikamana chi riij loo' nkiye' <hesitation> la qa' taqee' je' nrib'an ke chik'eja o chik'iiwa wach la aq'omil taqee' entonces ro'na q'iij tah cha kamaj nqaq'aram <hesitation> kore'eet la pix re'ka nye'ra la peet poh reh haab' o la xunakat re'ka nye'ra pan ultimo poh reh haab' xaru'uum je' naniq'aram pa k'ih cha qa' taqee' nkojoora ke chilnaq keh la kaxlam winaq reh ke la aq'omil chiwii' jumpa'la jumpa'la y man k'uhla reh jare' suq ar meeya nkib'an la winaq taqee' chiriij la qak'aay la hoj qawinaqel